Me dan ne saafee bɛyɛ dze, nkyɛ ma menyew m'ahomatromfo no mbom osiandɛ, sɛ saafee no yew pɛr bea mebɛda asɛm aba ho. Mennkenya bea mebɛda, mennkenya biribiara mebɛyɛ mbom sɛ ahomatromfo no yew a, aber biara mobotum atͻ fofor, ber biara dza ͻwͻ do no mobotum enya na mbom me dan ne saafee no ͻbɛma moho akyer me beberee.